راح أختار الزر بالرجوع بالزمن منشان لو صارت أي غلطة بعدلها لو صار أشي موبعاجبني بغيره بختار أنه بعيد اللحظات السعيدة بحياتى وايد بختار أنه أنه بأرجع لهذا الزمان اللي كنت فيه مرة مبسوطة.